<laughs> tɔ, <hesitation> la wa tɔna ti fu ka nyaŋɛ loe, sɛla n sɔi dagi sɛla woo ti fu wa nyaŋɛ dugɛ yire di. Dagi dia woo ti fu wa nyaŋɛ dugera, diisi zo'e zo'e ma ka ta dugera. Bala, la san gee la dia ti ma ta dugera, why not, ma wa bɔta n di yire. Sɛla n sɔi la, lagesebo ti yeti fu nari kiŋɛ restaurant puan ta di la, fu wa nyaŋɛ dikɛ restaurant la lagefo dugɛ dia do paɛ dabesa ata. Buyi puan mi ken dɛna la, la ta'am no ta makɛ ti fu tarege, ahaa. Ohh zina ma ka yeti n de yire, n yeti n naɛ la n zɔduma yese ti tu kiŋɛ restaurant puan ta da dia di. Amaa la mi dagi time woo sa yeti for instance fu bulika, ohh fu yeti fu kiŋɛ restaurant ta di yo, aayi.